Rô fanjava folo roa amby anatin̈y taon̈a araiky zen̈y fa man̈ampôn̈o amin̈'ny Janoary, Febroary, Martsa, Aprily, May, Jona, Jolay, Aogositra, Septambra, Oktôbra, Novambra, Desambra.